Sɛ epɛ dɛ enoa kyirefuwa a, ma ibɛyɛ ara nye dɛ, odzi kan ibͻhohor wo kyirefuwa no ho ma no ho fi nyinara efi ho na ewia edze bͻto daadzesan mu na asaw nsu egu ho na ese nkyen ato mu akata do ewia a nna edze esi gya do na ehuw bɛyɛ sema eduonu enum dze rokͻ eduasa ntamu. ͻno ekyir no, nna ͻkyerɛ dɛ wo kyirefuwa no aben ntsi itum tue. Itue a, nna asͻn noho nsu awaawaa ho.